Basi khandi enyalikhaa khulwa obulamu bwene khumanya mushialo nomba menya khumenya bulobi umbaka obe omundu onyala okhuinjila muekalu nomba yenjiree mukanisa maukanire tsimbi tsitsio uikanile tsimbi tsia amatsai ka rulala abole nyasaye obe onyala khutawala obulamu bwanje shikira nebulwa mubandu nomba ndaibulwa muluhya nomba ndaebulwa mumatsai kha abandu bali ba ebita nende amakhuha nende tsimbemba nababulao barusira mubwoni sasa shinyasie embara ndamala nindebulwa ndamala ndachoka libukana nishili mshi kata nikhusaongaa khusikuli ndachiakira sunday school ndiitsa youth ndiitsa ninjaka namna hiyo lwa ndatsiaka khutsirira namna hiyo ndamala ninjiaka okhuilukha nyasaye nanjiaka okhunjingula nanyola likhuha lia nyasaye nililahi ne sala nyasaya natsiaka khundera tsinjira tsiikukha kidogo kidogo emipango milahi tsichiaka okhunjila okhurura abwene yaho ndio luso obukulanga nyasaye nomba lwa osinjiraa khuisubila olabola wo obule nyasaye witsa okhumenya tsa amakhuha malahi konyene tawe amadimoni nomba shetani yetsa khukhutema. Lakini neyitsa khukhutema kenyaa ofuye omwoyo tawe kenyekha obe nende mbinu tsiokhulwana shetani mpaka ekhashibele amalwale kanyala khuitsa ango shikile khuba wabukula likhuba likhuba lia nyasaye amatemo malwale kaletsaolanyekwa na abandu olabolakhwa amakhuba lakini kenyakha obolwekho ko bubehi lwa tsirira nende ekasi ya nyasaye nende ekasi ya omwami naye alatsiriranga nnawe nende okhukhuchipa shingasia ndahanda khumilimo tsia nyasaye shindu shio khuranga ni dini shinga ikanisa yanje enziriringa ninayo lwengalukha kando ndamala nendola shemala okhutsirira tsa nende ekanisa yenyene tawe omulango kwa nyasaye kwamala kunzitsamo nikubola khandi esakhukhonyane khandi nende abasianje bwo khusaya khumioyo khusayaa abandu betsishida abandu baboha ne shipaho shilia shiamala khandi nyasaye narera omulango kwene okwakhe tsiriranga nende buuduma na abandu wo khuakanira abandu tofauti abandu be tsikanisa tsiosi ebukananga mlibukana lilangwangwa huduma yaani yakhuchingula emioyo chia abandu baboywa tsipicha tsiabandu tsiebukha tsimala tsititishiluha netsi nyolakho basi nimutukha musaya balala bamala barera bushuda bulahi. Lakini neyitsa khukhutema kenyaa ofuye omwoyo tawe kenyekha obe nende mbinu tsiokhulwana shetani mpaka ekhashibele amalwale kanyala khuitsa ango shikile khuba wabukula likhuba likhuba lia nyasaye amatemo malwale kaletsaolanyekwa na abandu olabolakhwa amakhuba lakini kenyakha obolwekho ko bubehi lwa tsirira nende ekasi ya nyasaye nende ekasi ya omwami naye alatsiriranga nnawe nende okhukhuchipa shingasia ndahanda khumilimo tsia nyasaye shindu shio khuranga ni dini shinga ikanisa yanje enziriringa ninayo lwengalukha kando ndamala nendola shemala okhutsirira tsa nende ekanisa yenyene tawe omulango kwa nyasaye kwamala kunzitsamo nikubola khandi esakhukhonyane khandi nende abasianje bwo khusaya khumioyo khusayaa abandu betsishida abandu baboha ne shipaho shilia shiamala khandi nyasaye narera omulango kwene okwakhe tsiriranga nende buuduma na abandu wo khuakanira abandu tofauti abandu be tsikanisa tsiosi ebukananga mlibukana lilangwangwa huduma yaani yakhuchingula emioyo chia abandu baboywa tsipicha tsiabandu tsiebukha tsimala tsititishiluha netsi nyolakho basi nimutukha musaya balala bamala barera bushuda bulahi. Mubikhalo bili abwani suwits ukhunyolishia mumakhuha ku khulaumibwa nindi abande isao yosi tawe.